Sa alati valit kõgõ <laughs> parõmbaq kingitüseq, et mis nüüd seokõrd sis juhtu, et su kingitus, mis sa mullõ annit, oll' nigu tävvesete õudnõ reaalsõlt. Ma es anduq oma suurimbale vainladsele ka säänest kingitust.